Ëntà pìé l'eva cun ël savun e üna brosa, bagné la brosa ën l'eva e fërté la brosa s'la macia dël tapis e dop ëntà rënsé ël tapis cun l'eva për gavé la macia